كيفاش إن ننجمو نعرفو اللي الأعمال الفنية باهية ولا لا؟ <hesitation> الأعمال الفنية هي أي عمل فني فيه مجهود ويلزمنا نقدرو المجهود <> أي مجهود يعمله الشخص <hesitation> نقدرو بالعين المجردة يمكن نشوفو <hesitation> إذا كانت لوحة فنية، إذا كانت موسيقى ننجمو يعنى نعرفو الحاجة هاذيك بالحق باهية متعوب عليها، ولا مش متعوب عليها.